Naullega rasai peddi e tanaq-tanangengnge. Naullero kapang. Tapiq idiq tauwe, deq yulle mittai yakko mpole peddina tanaq-tanangengnge. Tapiq ko pole asolangenna tanaq-tanangengnge, pada sedding ko idiq mapeddiq. Nasabaq, idiq tanengngi mappammula biccu lettuq maraja.